Ovikanena mbimbiundjirako mbimbivanga poo mbyetjevanga vikareko movandu atuhe tjimatuhupu nai tjiri okookutja atuhe katusana etjevanga kutja ovandu avehe ngavekare tjimuna ami nandakuu mapeenene posia kawete tuvemwe mbivanga kutja omundu makae nongaro youndu nongaro yokuhupira kuno kuno mundu warwe omwano mbumohungire kuno mundu warwe hingira momwano mbotjovanga kutja nai omundu warwe mahungire kwenaove. Tjarwe otjitjakwao mbivanga kutja nai omundu marire omuharupu poo mbivanga omundu marire omundu ngumaenene okuvatera tjiri tjiri tjimotjiwa kutja nai imba meenene nu yenena okuvatera uriri upate ondovi ndjo ikapite mena ove tjiuhavaterere ingo mundu nu kombunda yarusenina eye makakotoka noho, okutja petja vatera omundu ngo makapite, tjarwe otjitjakwao tjiitjii tjimbivanga tjikare momundu poo mundu maa makare nao ookuu omundu okuyenena okuhupa puno mundu warwe tjimatuhupu nai mbivanga kutja nai omundu auhe mamune ouhepe wokuyenena okuhupa pweno mundu warwe poo unahepero wokuyenena okuhupapweno mundu warwe, uzuva omundu umwe makuu uvanga okuu okurikarera tjiri hivanga okukara puno vandu uriri tjimbiri erike nai nandii poyandje nuu mbivanga okukara nai. Kwami katiti tjo katjii katjimunika nawa orondu ove mapekakara eyuva ndimokahepa omundu warwe nambano ove konoo tja mopaha ovandu indi ove tjimohepa uriri, indi ovandu varwe tjimavehepa ove kwenene okuvatera poo hivanga omundu ngurinanununa movandu, mbivanga omundu nguvanga okungura kuno vandu, tjarwe otjitjakwao mbiyanga omaunguriro wakumwe omawa tjiri nandaku atuhe tuno maunguriro wakumwe omawa tjiri katja tuu tutomba oveta. Mena rokutja tjandje matukongorere omirari mbiripo mbyatuapewa indu tjitji matungura kumwe uriri nu oviungura noho virira ovipupu tjituno maunguriro wakumwe omawa tjandje matuzuvasana kanaa tuvaza tjiri tjiri ovandu tjituno maunguriro wakumwe omawa kamaatuvasa okupitasana oumune uriri ootjina tjimwe noho tjinahepero tjimbipaha momundu, tjarwe otjitjakwao mbivanga omundu ngweurisiwa norusuveroo uriri mena rokutja nao kuza orusuvero ootjina tjokombanda mbanda ootjina otjitenga tenga omundu mutu tjimoso kuu kukara natjo orusuvero ndumaruutu okuza move omuni ngandu tjimoo ngandu tjimmwenene okukapitisa komundu omuza pamwe naove mena rokutja ove tjiuhina rusuvero naove omuni nu mairire ouzeu okusuvera omundu warwe. Okuzambotjiwasuvera omundu konoo ihamisa konoo zepa konoo vaka, konoo nanukirwako kotjina tjitjiheri otjoe tjomukwenu, orondu tjandje ove uno rusuvero nomundu ngo, ove tjiwasuvera omundu uu uri purira kuye ukara noo kuvanga okutjiwa kutja nai hapo mukwetu tjimatjiti nai poo tjehina kutjita nai ami tjimbihina kuripurirako ami tjimbihina kuvatera poo tjimbihina kupura ongena tjandje ove wasuvera omundu ngo movanga okutjiwa kutja nai moruveze ndwi omukwetu ngumbitja mbauvera matuurungire motjikena poo poo poo unouzeu wae poo meenene okumuvateravi handje ove omundu ngwasuvera, okutja orusuvero nuu poo tjiuno rusuvero uriri otjina otjitenga tenga orusuvero move omuni mena rokutja kuza nai tjiuherisuvera omuni uriri kanaa apeya osuvere omundu warwe uriri uri omundu wopopezu naove, tjarwe otjitjakwao mutu tjimbimuna kutja nai oundu ouni oundu ouni otjikena ami mbimuna kutja oundu ouni poo vikanena mbimoso kukarara mbimaviso kukara move omuni kutja uri vare kutja oove omundu, uso kukara noo nomutima penombo rokutja tjiri tjiri omundu ngo mutu kena mbindu komutima uriri mutu nambano hitje uso kukara nombindu komutima, mbivanga ovandu mbenombindu komutima mena rokutja tjiuno mbindu komutima konoo vina ovivi nu mavi mavikuu mavi mavi kurama uriri kamaavimbimbasana naove. Andii okutjitoo andi okuzepa omundu warwe poo kuvaka otjina tjomundu warwe ove mokara no moto ndjenda handje uno mbindu komutima nambano tara omundu nguhena mbindu komutima, tjiri tjiri ami mbitja nai tjiuhena mbindu komutima okutja kaove omundu tjiuyenena okutoora oruvyo uriri otwere momundu warwe okutja handje okuhena mbindu komutima, okutja nao tjina tjimbimuna kutja nai oundu omundu tjeno mbindu komutima nai tjeurisiwa norusuvero nai ndi tjeno ngaro yokuhupa punovandu tjiutjiwa okuhungira kuno vandu tjitjiwa okuvatera omundu warwe tjimotjiwa kutja nai oirindji ndjo ove amotjiwa kutja nai moenene poo tjarwe ngahino etjetja ondjenda poo omundu ngwaungurwa nondjenda mutu ngatuungurwe nondjenda mena kutja tjiwaungurwa nondjenda mutu okana akehe kuwamunu makeku makepe ongendo mokeripurirako okutja oveopaha okuvanga okuvatera, tjarwe ngahino tjetje muna kutja otjianena tjiso mbiso kupaha momundu oo okuu okuvanga oku okuvanga oku okuu okuu okuvatera omundu motjina momwano wokuu wokupura omundu ngwi kutja matuurungire motjikwae. Okutja nambano hina kutjiwa embo rimwe okungurisa etjetja etjetja omundu nguu nguu rira omundu ngwaa ngwaa rira omuzengurire omuze omuzengurure opha okuu opaha ohani tjiri tjiri ami mbitjanii omundu ngupaha ohani nu okutja kaove omundu uriri mena rokutja ove tjimohupu uso kupaha ouwa okutja omundu ngupaha ouwa ovina mbyo avihe ngunda mavikutjirwa kehi yotjikammbure tjimwe uriri orusuvero uriri oondu ove tjiuno rusuvero ove komoo vanga ohani mopaha kutja nai pona tjiri tjiri pupama poo pupeno mbameno pekare mazengururiro yemwe kaani okutja mundu katiti nao tjee tjenongaro ndjo yokuvanga okuzengurura otjina poo poo kwisira noho etjemuna kutja otjikanena tjimwe otjinahepero noho tjimatuso kuu okutunga mwete oveni tjoondovazu katunatjo moundu wetu okuu okurira omundu ngwisira mena rokutja ove tjiwatiza ongore nuu poo ingo kuhanda ongore okuni uriri ambara kuu handa kuhanda omwinyo imbowee kutja auhakaenda komurungu amonangarasi aahaaa metjiti ongoo ongore komundu ngwi erero tjendjitjitire nai nambano ove omwinyo imbwi owoye ombukara poruveze rumwe imba uriri kawii komurungu ambara mbimuna kutja omundu uso kuu okuu okwisira okuu kuu oo oo ondinondi apekara ovina mbyakarapo otja aahaa mbwae omukwetu ngwi.